Sbeis di hi tsu pwana mea nia, duin ayan la tsa la ayan dum la ayan pwana ayan isu, yung iya omsa ndi ayan isu, ee, chisang-chisang te mihóu te pwana omsina, pwana ma mihóu i dum la alien te ayan te pwana omsina nia. Kafaan, dum la ayan mihóu i tsu sbeis ayan isu, ayan kalaté ayan i ayan di tsi yuwa rin laksu ni lawa, keni rintu mihóu du tsu kati ayan ayan bula ayan pua azyak nasa, kati ayan kalaté tsi ayan ni anilo pwana ayan di inansyaka. Kafaan, keni ayan ayan, ee, pwana mihóu te, mihóu te, keni tsyakan om, ee, kofi ayan ayan keni tsyakan om lauti inansyaka. Mase kati ayan ayan ni anilo tsu kani laksa lawa, keni. Pati ayan tsu ayan kim kani lanin, ee, kati ayan isu kani om dan durin, chadaka kani om durin ya, ee, pwuna ayan, ee, stars te hi, moon te hi, suta om kani om ayan. Kati ayan ayan om ang tsyan, keni te pwai, ee, heta ayan kani om ang tsyakan, honni tsyakan, tsyakan kani durin ee.